زه به لومړی هڅه وکړم چې له کړکۍ غږ وکړم، یا څه شی وغورځوم چې پام راواړوم. که شیشه وي، نښې پرې لیکم یا پټ پیغام پرې کښم. که موبایل یا بل وسایل وي، پیغام استوم یا د عاجل ضرورت نښه کاروم. زه به تل هڅه کوم چې آرامه پاتې شم، او هوښیارانه ځان ته مرسته راجلب کړم.